Sy haiko longany raha misy ifandraisan'ny vintana am'fahombiazana fa misy olona hoe tsara vintana izy zahana ny vintagnananjy de sara fa nefany izy magnano raha am'zainy avy akeo tsy tanteraka raha ataony, mety tsy mahomby izy; fa misy ndraiky olona hoe ratsy vintana igny de rehefa magnano raha nefany izy de tanterakananzy mahomby izy.